أحب أستمع إلى الموسيقى الكلاسيكية أحسها تعطيني هدوء واسترخاء وتفكير عميق لأي موظوع <hesitation> أشوف إن هو مشوش دماغي يعني أو ما أعرف آخذ فيه قرار، أشغل موسيقى كلاسيكية وأجعد وأسمعها تساعدني على الهدوء والإسترخاء والتفكير في أي موظوع بشكل <hesitation> هادئ يعني.